هي لما كنت في إسكندرية وبسأل واحد <hesitation> عن عنوان مكان، ف <hesitation> بيرد عليا وهو مبتسم كده و <hesitation> لطيف ومش متضايق إن أنا مثلاً بسأله ولا زهقان وكان بيرد عليا بهدوء كده اللي هو معايا مفيش أي مشكلة، فكان حاجة لطيفة جداً وطريقة برده